Ni zen ikak fi imi in di wɛng makiyi nɛk nkyɔrɔk mi tang in fɛ jijing makiyi. Ni zen ikak fi in mi sonong yit ayɛ ma za, fin in bin sɛ yit, avit kusonong kukyang na banet fɛ ba shim ba di iya kushon mben awo. Ni zen ikak, i tsin sonong'in, na ba fɛ bayɔng bayɔng, ni zen nkos e yɔng in kyem in sɛ yit kusonong kyang awo. I se yin ni kusonong na ba bɛ ba ki tsɛɛt'in, ba da wɛs ntset yin. Akone yɔng ayɛ ama za, ba bɛs ni wɔp yit ba bɛ ba ki tsɛsɛk yit ifà. Ke ba bɛ me yɔng, ni zen ikak ba bɛ na atsót, ni zen ikak ba bɛ na na tá na fin nrong. Ni zen ikak ba bɛ ni shɛng, tɔ! Ni zen e yɔng ki i fok yin i se gbang ni wuruk da teneng kuwɔp. Tɔ! Ni zen e yɔng fɛ imi da fɛ in ya wɛng, nɛk akyɛ in se yit bakat bakat na banet yɔng fɛ ba bɛ na tá irong e, ba tang ina na aca afet e gosok ni fam yit, kunom sak vit izining di sɛ wo. Baruneng doot ba kus na kiri zen e yɔng. Imi bɛ wɛng makiyi, nɛk in kyem- in ku awo, adakunom sak akutset'in se- hywɛt, ku bi nkos hywɛt. Bayɔng fɛ ba kus imi ba in ka ba nat ni iren, kɛ ikikak awo, kɛ ni kusɛ kɛ in kusas awo, adakunom ne a nye anɔng, kukos in se ashon. Akone yɔng fin in di wɛng e yɔng, fin ni zen e yɔng fi ikyɛng e te, kɛ izen yɔng fi itsom e kin te, ikikak kyem i di sɛ imi awo. Nkyɔrɔk se hywɛt fi imi mi di awɛng ayɛt e, nek baruneng fin in dorok yit ni ba, bakak mi kus ba tɛ ba bi ntset awo. Imi bɛ bafidan fin in se yit bakat ni ba, ba se hywɛt, ba mi tses ba di wosong, ki in sonong in yiring ni in fɛ imi sɛ ayɛt banet awɛng, nɛk har atut in ren song, in ren cɛɛt, in ren ra kutomong, in ren bɛ agap'in fin in ra kaakyɛ. Akone yɔng ayɛt awɛng e in tere adakunom makiyi ni ikyɛng fɛ a di nye ne. In fɛ na ban di barang mo kusok kusoop, na ya kashon ni ku rosok mo ne, na ya kashon i di nesek awɛng, na ya kashon ni ra kaakyɛ nɛk iyerek wu i di sɛ iratek. Awɛng fi imi di, banet hywɛt mi kus, imi ren bɛ kutset ni kukyang, anɔng e se ayɛt nkyɔrɔk fi imi ya wɛng na ni kusot azatse.